Kekanen yaai kekanen memang kepa kurime pakanen. taan elekenange tu narga nitu, memang mahal. satelesen mahal. taan satu memang kepa ta satu memang toro telesan tatu num makanan ti'i memang peketek nawakta. maan tu mal musti tu ketelesanta nun makanan yaai toro kumetek lakon tou tou wanta peindon kita sehat.